पूली पंडूबी पंडूबी मैं तो नहीं देख रहा है भाई काई पंडूबी। पड़ा सको है के मुटलो जहाँ हाँ होगे तिन्रा अम्मा कोई का। चप्पू रोहे ने पूली चप्पू थी पानी काटे ती पानी काटता जाए। ते पूली रोहे ती उपर उ अगड अगड अगड अगड चलती। जाए वसी पंडूबी चलती जाए चलती जाए ते पानी काटती जाए। काटती जाए काटती जाए ने पूली चलती जाए पंडूबी वसी। कोरी कोरी ने ने पंडूबी चलती जाए ने पानी काटती जाए।